नाइजीरिया एक अइसे क्षेत्र हावय जेन संस्कृति अउ। व्यंजन के मिश्रण लात हावय। जेकर सबूत अनूठा मसाला मांस अउ सामग्री म मिलत हावय। जेमा कई अफ्रीकी देश के गैस्ट्रोनॉमी संस्कृति औपनिवेशिक यूरोप ले प्रभावित रिहिस। नाइजीरिया के अपन खाद्य संस्कृति हावय जेन स्वाद। कृषि भूमि के मूल मसाला अउ। निर्विवाद जुनून ले समृद्ध हावय। नाइजीरिया म पाक संस्कृति के इतिहास के पता लगाये। के खातिर उत्साहित होके हम ओ लोगन ल देखत हावयं। जेकर विद्वान पृष्ठभूमि एक अनूठा अंतर्दृष्टि प्रदान करत हावय।